כ'וואלט זיכער געמאכט צו גוט איבערקוקן אלע מיינע טאשן צו מאכן זיכער אז כ'האב עס טאקע נישט. אויב כ'זע כ'האב עס טאקע נישט וואלט איך געזאגט אנטשאלדיגטס מיר, כ'האב געמיינט כ'האב מיין געלט דא, כ'האב עס נישט <hesitation> און כ'וואלט געפרעגט איר האט עפעס וואס כ'קען טון, אפשר קענט איר עס אויפשרייבן, כ'גיי ברענגען די געלט שפעטער אדער מארגן. כ'וואלט געפרעגט די מענטש פון די געשעפט וואס ער עצה'עט מיך.